Ngom karena anggena ge foli ngam wange moi tora gena alurange, foli almoi ge ena ma ija nyagi range bolo ua nyagi malofo, dadi sodabi ia se foli ngam anggena ora moi tora gena ngom so bugo pipi ge ratu sio ua ge ratu rora, anggena ngom onge wange rimoi tora so kali se ora moi ma due.